ہاں جی، جڑے کُتے نیں اوہ وی انسان دی طرح آپس وچ جُڑ کے گَلّ بات کردے نیں۔ تے کُتے انسانی مالکی خصوصیات نال گَلّ بات کردے نیں، جِھڑیے اوہو تھیں کردے نیں، پر اوہ اپنے جسم دے حصے اشاریاں نال کردے نیں۔ جیوں اکھ نال، پونچھ نال، کان نال، جِھڑیے کر کے گَلّ بات کردے نیں۔ تہ اس نوں آپا باڈی لینگویج جِھڑیے ہُن کہہ سکدے ہاں، جیوں آپا ویکھنا انگلش وِچ وی آپا کہہ سکدے اوہ پونچھ نال کی کی گَل کردا ہے۔ جے پونچھ کُتے دے خوشی نال ہِل رہی ہے تے اوہ دے مطلب خوش ہون دا ہوندا ہے تے اوہ ایہی خوشی جِھڑی اپنی پونچھ نوں ہِلا کے جتا دیندے نیں۔ جے پونچھ جِھڑی ہِٹھے ڈگی ہوئی ہووے تے سمجھیا جاندا اے اوہ جڑے نیں گبھرا رہے نیں۔ دوجا ویکھ کے سمجھ جاندا وی اوہ میں نوں کُجھ نہ کُجھ مشکل وِچ لگ رہیا سی۔ مان لو جو میرا ساتھی ہے جِھڑی تاں گھبراہٹ دِکھانے نال چڑھے گا۔ تے جے پونچھ کَڑی ہووے تے ہِلے نہ تے اوہ دا مطلب ایہو جا ہے ساودھان ہو رہو تے اوہ چیتاونی دے رہا ہے، ایہ وی کُجھ وی ہو سکدا ہے، تھوڑا جا ساودھان رہو۔